रसोई मां खाणों कि बर्बादि कमण्यें रोकदन, येकु सबसे आसान तरीका यो चि कि एक ही बार मां भौत ज्यादा खाणों नि बणौंण। आपन इथ्या ज्यादा खाणों बणेंलि कि स्वो तीन चार दिन तक चलणूं चि। तेते बासी करी ते खाणां छिन-खाणा छिन। स्वो स्वास्थ्य ते भी हानिकारक ह्वोंद। दूसरी बात...एक बार मां एक चीज बणावा अर सब खावा। यन ना कि अब यो भी बणौंण, या चीज भी बणौंण, यो आइटम भी बणौंण, स्वो भी बणौंण..तेसे क्या ह्वंद, जब खाणों भौत ज्यादा ह्वे जंद, स्वो खाणों हमेशा बर्बादे जांद। त ये वजह से हमेशा कम बणावा, स्वस्थ बणावा, अच्छू खाणों बणावा। स्वो ही बढ़िया चि।